<hesitation> kalo <hesitation> kalapa tu bisa tong biking itu kalo untuk <hesitation> isi kalapa tu tong bisa parut dia ambel dia pe ampas kalapa trus nanti tong kasi air biking <hesitation> trus nanti tong ramas dia jadi santang jadi santang itu tu tong bisa bikin di <hesitation> bikin sayur bikin <hesitation> pokonya kalo makanan yang dicampur dengan santan kalapa tu ya bisa dibilang enak dan kalo untuk <hesitation> ampas kalapanya sendiri tu tong mungkin tong bikin di sana tu tong bikin <hesitation> onde-onde trus <hesitation> tong bikin <hesitation> kalapa tu tong bisa bikin dia to <hesitation> onde-onde bisa juga tong biking <hesitation> campur di nasi kuning turus tong bisa biking <hesitation> ketupa santan dan mungkin kalo pembuatan <hesitation> onde-onde tu <hesitation> seperti kasbi kalu biasa tu dong- dong di sana tu kalo tara- tara tepung ya kasbi trus di dalamnya tu isi gula mera di sini tu dong bilang tu gula aren dala isi isiannya tu <hesitation> gula aren. Tagalo kalo di sana tu dong bilang pake gula mera trus <hesitation> dikukus setelah dikukus diangkat trus di campur dengan <hesitation> ampas kelapa itu ya kalo onde-onde tu bisa di enak skali kalo onde-onde dan <hesitation> kalo pembuatan katupa santan itu <hesitation> nasi <hesitation> bras bras trus <hesitation> di- direndam sama air santan tu trus di kasi masu di dalam katupa trus direbus tu enak juga dan kalo <hesitation> kegunaan kelapa tu bukan cuman di <hesitation> makanan saja ada di a pengobatan juga ada kaya seperti <hesitation> kalo di maluku utara tu dulunya kalo <hesitation> belom ada sampo tu mereka pakai santan kelapa untuk menjadikan sampo karena <hesitation> tong percaya tu kalo santan kalapa tu bisa <hesitation> melibatkan <hesitation> kasi lebat rambut <hesitation> kasi kuat rambut dan <hesitation> rambu tida rambu tida gampang putih bagitu itu <hesitation> aer santan kalapa kegunaannya untuk <hesitation> kalo di maluku utara dulu tu dong- dong pake itu untuk <hesitation> pengobatan rambut.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 Dan <hesitation> kalo untuk <hesitation> santan itu tong bisa bikin itu <hesitation> jadi <hesitation> minyak kelapa kalo di maluku utara dong bilang tu minya kalapa kampung dan kalo minya kalapa kampung tu rasanya tu beda sama minyak minyak- minyak goreng biasa minyak goreng bimoli tu rasanya beda dia lebih lebih- lebih enak bagitu kalo dan minya kalapa kampung tu biar tara pake bagoreng tong pake makang antero deng nasi bagitu juga enak karena rasanya enak dia lebi- lebi rasanya tu lebi lebi- lebi beda daripada minyak- minyak kelapa sawit yang lain dan kalo untuk <hesitation> tai minya kalapa itu dibuat <hesitation> sambal kacang makan pake kasbi rabus pake <hesitation> fofoki bakar tu baro <hesitation> tamba dengan <hesitation> minya kalapa kampung tong biking <hesitation> dabu-dabu manta itu memang orang bilang wey <hesitation> orang malak orang maluku utara bilang sih talucur.